आउ भी कोई जगह घुमो कोई नई नई जगह हेरु और टेकोंकी संस्कृति हेरु कोसे लोग कही कोसे जेओ आओ मैन तू ही मैन मुझे एक बार ऐसी जगह घूमो जाके लोग जाना पसंद करो लोग हेरनो पसंद करो की का हो एस दुनिया मुझ।